Nganza inga ngatsumbireka, habwabusana eritsumbireka rikalheka syasente syangalyathuha okohutheri isyabya sinyoho, kandi eritsumbireka rikalheka, ebyalya ebyabya binene, nuku ithwebosi abeka ithwabya thwanganiwutha, nyekindi byalya byeka bikasiha iwa- ibyalheka iwa- wanza erirya ebindi, ebindi ibyalheka epatayiti eyerirya iyayongera